Ty ilà finga fitatavana rey zany, laha ohatsy ka ilanao tsy hisy rano ny raha hany iny. Hany iny zany ilanao tsy hisy ranony na ranony iny avao ty ilanao, le ajobonao anaty finga fitatavana azy iny ao i, le misaraky ranony miaraky ty ventiny. De ze ilanao amin'iny amizay, laha ventiny iny ilanao, atokanao eroy, laha ranony iny ilanao fa misy ranony koa zay ny ao.